نتمنى في هذا العشر سنين الجايين ودي اسس روحي وندير عائله ويكون عندي اولاد واسره هكا صغيره وزين تكون عندي كهرباء عليش لا ونبني هكا داري لوحدي وعليش ونخدم هكا مشروعي الروحي ونطور من مشروع وخدم ناس عندي عليش لا.